Eka, ny karazan'ny fiteny misy amin'izao tontolo izao misy fivolaña fito arivo eo ho eo vasa maneraña anizao tontolo izao. <noise>